Ku sa tõtõstõ elätki tävveste ütsindä koskil mõtsa seeh, kunagi ühiskunda ei tulõq, sääl <hesitation> suudat kõik uma elämise ärq tetäq, sis põhimõttõlidsõlt om külh võimalik elläq ilma tõisi mõotamaldaq. <hesitation> <laughs> Või vaiõldaq, et ku sa sääl puhut õhku, sis taa pand ka muial õhu liikma, aga no tuu om väega väikene muutus.